بصج الصبح اخش الحمام اخسل سناني اخسل وشي بالصبونا ارجع اطي انزل افطر اشرب اكل خلص اكل اخسل ايدي اطلع اوطي امسك موبيلي اشوف في حاجة جديدة هعملها ولا هكمل